أحسن ماكلة بالنسبة ليا نشتي ناكلها هي الحوت، ما يهمش الوقت و مايهمش <hesitation> السنة و مايهمش الشهر و الفصل، ومايهمش ايسكو القدا ولا العشا ولا، أنا نشتي ناكل الحوت. لأنو <hesitation> بنتو لذيذة وما يهمش النوع تع الحوت ثاني، لأنو بنتو لذيذة و فيه فوائد كبيرة لل <hesitation> جسم، ويجي <hesitation> عادة عادة يجي خفيف على الكور ثمثم يهضمو.